﻿Kuako mopetï mbaɨuvi, jare ipuere <hesitation> ñamae oimera ani guiramiiño, oimeyave jare yande reraj <hesitation> mbaenunfga <hesitation> ikavigue oesaka yande, mopeti tesoro, jokua se, ipuereviko oime jokua nunga, ipuerevi ombokambio yandereko, yanderekove, jaema jokoropi ropi oimeko mensaje, de que mbae jekopeguako yaesa, jare oikuauka yanderetava, ipuere yaporombori yandepiakavi vaera